Vɨrate na dɨ mwatə koh mya maddi koh a və yektə na mote na muɗa sɨ nə njiya ɗɨinɗɨine da pwa njiya ɗɨmɗɨme da pwa a ha pwa a dɨ kwak də dɨɓ bworangin də a haa zɨrgi she həmənpwa a ɗa a vɨratə a hangɨ nda nza vɨre həmən pwa a prə sə də na ɓənda də hɨne dɨmwa nə zə də su dɨ ki na dɨ we na zə vər vɨratɨnə sɨnə hɨne dɨ mwe na naa she həmənpwa a ɗak dii a nza mban atɨ ta mwa diyale anə sate a dɨ ɓə ɗa 0-0 a sə hɨn mwa diyale ɓə dɨ ya malɨmtɨ ɗəmɗəmtə a boyə hɨn mwa diyale kon sɨng ɗiki na gə malamo dan a dɨ kən də she a var she nda dɨ da amma hɨne dɨ mewe tɨ na wuda naarə ka dii na parən ka tefyi ɓə dɨ ya mbiɗi tə ji-kottə a hee som-som a dɨ muɗə təna dɨ muɗə təna wudə a naan təna zə təna wuda naa ndoo sɨ-zɨmyi she həmənpw a ɗa a vər hwoɗe vɨratə ka vɨna nda pedə malyene <hesitation> vɨna nda pedə malyenedan də ka vɨna petɨ ɗəmɗəmtə a janga də hɨne mwa na zə petɨ ɗəmɗəmtə ɓa janga. Ngga janga ngga janga na naan na naa vɨna nda nza ka kɨse dan də na dɨ bələ vər maləm tɨ ɗɨm ɗɨmtə na naarən na nan? Hɨn bələ na han nan gəkələ hɨn ka shi ɓa boyə hɨn ka shi ɓa kangə nə ɓwaare ɓa boyə hɨn ɓa boyə hɨn nan, hɨn ɓa boyə hɨn bələ gəkələ vɨratingɨ ɓə dɨ ya me wudə də a boyə vɨratinga sɨ mo zəti ma a zə a naraturun kai na hɨn ɗɨm ma ɓa gwadi na wude na wudə na nan fah na naa sa bagi ha na gɨ ɗən a ɗarən na naa sa bagi hee nda woyə a pɨrəsə də a hwo ɗe vɨratə na nan na naa dɨɓo mburangɨn ha ite nda maɗə ɓa muɗə pwa də dɨ ɓon mbwangɨn a nda maɗə na nan na naa dɨɓo mbwangɨn ha nda mwagə mbwangɨn də nda ɓə maɗə a muɗə pwa na naa zɨrgi she furifuri zɨngi she hananang a hye malɨmtɨ ɗəmɗəmtə a bwele a nɨngɨrən na narən na narən na naa zɨrgishe na naa <hesitation> kanda mbanga nda ka a ɗɨk də mete də ka mure na nan na naa haɓye a vər kanda. Na naa haɓye dɨ dɨma dɨ fɨla tə fatuarnrə ha haa ha haɓye dɨ dɨma dɨ bɨr tə fəre na naa ha haɓye a dɨ sɨ peyə də na na kade nya dɨ vərən haɓye na naa wule she yə noogi ka bagi ya i fah a rido a sɨra a ɓaturun ɓa mgbangrə karən na naa shi na naa zɨrgi she kat a hye na dɨ bənlə vər malɨmtɨ ɗəmɗəmtə na bələ sɨpo na bələ tukə na bələ kɨɗa na narən na parən ka di na naa a a mya yaɓwa yesu də kai hɨn mwo na naa ha hɨn mwo na nan a ha mya yaɓwa yesu də hɨ mwo na nan hɨn mwa na naa ha yesu a peyədə a dɨ zɨmsha metə a pa a shea shea sɨ pan a gerə ɗyegingɨn a təwo hirisə a ruɓwa mbwangɨn ngga kɨsa shəwonə a ti mbwangɨn ngga kɨa shəwonə a ti mbwangɨn kan hɨne də mwo na naa ha <hesitation> nggati mbwangɨ ka shəwonə ngga wuna <hesitation> səte ka pomə thɨng- ihɨnge a pwo kə kai hɨn mwo na naa ha nagigi ha judas is kari dot a galinga nəngɨ də hɨn mwo na nan. Na naa she hananang a ye ɓa ɗɨkə nagi hɨ mɨna na sɨ nza hɨn ka nggɨrə ɓa kəndə she na saa yau sanə a gə hin nan ka dii hɨn bələ shi nə ɓa ɗɨkə kə də she a pɨrə humwa shi nə ɓa ɗɨ ə <hesitation> mwadiyale a ɗɨm pɨrtə a humwa ɓə tɨ ya na boyə kwamotə aa atɨ ta mwa diyale hɨn mwa diyale ka she kat na bələ və malɨmtɨ dəmdəmtə she kat na bələ və malimtɨ dəmɗəmtə diyalə sə gərən gəkələ malɨmtɨ ɗəmɗəmtarun a boyi a na sa te a dɨ ɗoltə ne ka mye a nan təna mwa diyale kan a dɨ sə gən a ase tə də həmənpwa nə ke gəkələ ta nan amma hɨn mwa diyale kan sə gə amma ina hɨn dɨm yadda te na ɗa nazə də hɨn mwo na wudə də ɓə dɨ ya na halale na sa dɨ nagi dɨ fuwa fah omotə a sati na mya mwe na maɗa dəkake ka sɨ kake a sɨ shi hɨn ɓa wudə də gəkətə hɨn mwo hna naa hangɨ hɨ mwo na nan na naa haɓye mya yaɓwa yesu ɗə na naa haɓye na kɨn haɓye katafa na kɨlarə na kɨla dəmɗəmtə na kɨla ɗəmɗəmtə da bagi na pɨrə vər njiyangɨn njiyangɨn ne ka ɗəmɗəmtə. Mya se a nə saa te a ti ma ka pɨrə njiyangɨn ka mwa diyale ma kat pɨrə njiyangɨn ɗəmɗəmtɨ də dəmən pwa ɓa kodəə kan kai dəmɗəmtə ɗəmɗəmte na ɗɨmə vər mwa ɗiyalə na bələ ɓəɗe amma hɨne dɨ mo ɗəmɗəmte hin ɓa nan ka dii hɨnə də mo ɗəmɗəmte na naa njiya həməpwa a mwagə ka mbwangɨ na naa zɨrgishe hoo həmənpwa a pɨrəsə də a dɨ bə də ha na pɨrə na naa vər vɨna lokati həmənpwa pe dataurn ɓwaare də alale karən nya sɨra vər pwa a janga də ɓwaara a humwa həməpwa gəkələ həməpwa a ɗɨkə ma a ɗɨm mbətə kai hɨn mwo na naa she fah she hananang a ye na dɨ mwo na narən a ye nzatɨnə a dɨ na iya a mba zɨrgi she ka sa dɨki na dɨ mwo na na garə hɨ mwo na na garə gəkələ na a nza də na bə də a vɨrate nggɨlange tamdə də a vərate jiɗe tamdə də hɨ mwo na nan usəkə.